Goddo wawan faama al'ada himbe fere je na je mako to o jodi be mabbe. ngam to goddo nastindiri be himbe je dabi'a be al'ada mabbe fere o hosan kuje duddum ha je mabbe mai ngam gondal do wailita goddo hosa ko na je mako.